Da kor abofra bi hun abobow bi wɔ hɔn dan ne mu a na abow no nnyi hɔ dada <noise> owuraa abobow no mu no okɔkopuei ture fɛfɛɛw bi. <noise> Na ture ne mu no ohuu mbowa ahorow pii wɔ hɔ saana nna <noise> n'egya tse ase no nna n'edwuma a ɔyɛ ne n' dɛ ɔyɛ nyan mbowadoma ahorow pii. Nna abofra no hu -huu dɛ mbowa ne kasa a wɔreka n' nyinaa ɔtse ase. <noise> Merekasa yi nna edziban a wobedzi mpo wonnyi bi ohia buburoo efura hɔn tam ntsi abofra no serɛɛ mbowa ne dɛ ɔbɔkɔ akɔka akyerɛ kurow m' hɔ hen dɛ onyim abowa bi a otum ɔkasa na nkyɛ abowa no akasa na woenya sika edzidzi. Iyi na bɔdɔm a ɔwɔ mu kaa dɛ ɔatse osiandɛ ɔno bɔkɔ osiandɛ n'egya tse ase no na ɔhwɛ hɔn yie papapapapapa. Abofra no kɔɔ ɔhen ne hɔ maa ɔhen no gyee to m' bɔɔ gua kɛse. Bɔdɔm no bae nokwar ɔkasae mma hɔn nyinara tsee. Ofitsi hɔ no abofra yi na ne na enndzi hia biom osiandɛ nna amanaman mu no <noise> wɔfrɛ n' ma ɔnye bɔdɔm no kɔ ma wɔkɔ kasa na ɔgye ho sika. <noise>